Yitosi ro pekkoi carana bareq tahangngi dagingnge ero wissengnge iyyaq narekko meloq kiq patahangngi dagingnge <noise> taroi yakko kulekas e kulekas ero akko bola emaderri ko mega daging napoleang pole abbottingnge nabawai tama akko ri lalenna kulkas e nasabaq narekko ipatamai ri lalenna kulkas e nama to <noise> melo siuleng le itaro koro maderri tahang mopa na engka to biasa pabbalu nasi kuningnge narekko meloq lo mabbalu na mega daginna nelli biasanna daging manuq ato gi daging bale biasanna daging manuq e nanasu sala-sala jolo <hesitation> artinna rekeng napella i yero dagingnge ko komporoq e kalo akko matang ni rekeng weddinni napatama akko kulkas e aga tahang to aga biasa nakko makkoro i akko biasanna ta tellumpenni mi taro dagingnge ko kulkas e nappa ipessu tetteq i matteddeq. Tapi deq namaja akko matteddeq i tajenni jolo cair na nappa narekko ko cair ni weddinni le bette pemeng bareq na engka si wedding na pake mabbalu nasi kuning akko wenni wi